ניין, ס'איז נישט מעגליך צו לעבן א לעבן אן קיין רעליגיע. יעדע מענטש דארף האבן זיין רעליגיע וואס צו, וועלכע דרכים צו גיין, וויאזוי זיך צו פירן.